أكتر طعام بحبه هو الباستا، بشوف أن هيدي الأكلة كتير طيبة، وواجد حلوة وطعمها واجد مثالي، وبنقدر نسويها بأي طريقة بتصير تكون بيضاء أو بالصوص الأحمر ليها وصفات واجد كتيرة وواجد حلوة.